Chain noh joh záh muo loi ba muo oh chain ñiu ba muoh ngi jo taíh muoh, chái ñiu no oh bá, bá ngo ain chai ñiu cóh aih chai yiáh oh chai ñiuh óh éh caaih chai yiah por que jo éh-éh-éh sóh cháin có tsai yiáh pero bá ngo ain chaíh jo yieg ain gi tzaih ñiu óh taim muo por que jo-jo toi, sá muoh chai no oh coi muoh laig cá níh muoh auh lau báh, ain jaum auh báh ain éi, ain tzá loih éh jo léh oh coih muoh jo tsái yia bá muo náh ain chá bá muo ngi jo ngi tsai ñio jóh bu noh chai ñio ngi ca lau fui lai tsai ñiu ngi cá lau áh ain-ain sóh chai-chai yiah joh ngi chai tai muo bai-bai chai yiah de áh muo ngi chai yia ain cháh jo chai ñiu jo taih muo ngi cá lau íh tzai yiah <noise> jho tsai jo taih chái laig ngi có fai mu shia cha lain fai mas gi ba ngi éh muoh shía cha lain chá máh tóh ngi oj kó faí, fái té oh jo-jo ngi oh tai tsai chái ain muo le muo bá müh cha lain cha lain có faih úh éh muoh bái ain, ain méih faih lá gó loi chaí.